أحسن لغة نحبها هي اللغة الإنجليزية خاطر اللغة هاديكا أنا من الصغير نتابع فيها ونتابع في الأفلام ونتبع في مسلسلات باللغة الإنجليزية على هديكا آآ نحبها برشا وبعديك عملت تخصص لغة إنجليزية آآ نتصور من أحسن اللغات الموجودة في العالم من أحسن اللغات الحية الموجودة في العالم وهي لغة سهلة التعلم وفيسع فيسع آآ فيسع فيسع تنچم تتعلمها.